Kuae <noise> ejercicio <noise> yoga jei supevae <hesitation> yajako <noise> mopeti <hesitation> ope javoi jokope kirii yaguapi ñamae <noise> yandembaendua ñai opa ñaneakañi iru mbae retagui, tenonde yanderete ñamomiita mbegua <noise> mbgueperupi <noise> jukurai yamboipi yaraja janiarako yanderete <hesitation> opa jayirapuapua